Kone ai a keŋ sɔ lɛimu, kaamba, a lɔni ko mɛ nu. Bɛma kaamba wa kone nyiia. Ɛŋ a wa kɔ jiimasɔɛ. so kone ai sa wakɛ luma ma, ai kpaŋgba bi. Kɛ a pii a. A piie kpaŋgba mɛ a, a bɛ keŋ sona kamu, ai tana nu wa. Kɛ a ɛŋ. A bɛ suuɔ feŋ mu makɔŋ mu a bɛ suuɔ a ma so jambá mu ai tia a bia na, kɛ a lɛŋ jamba bi ma. Kɛ a kugɛ loŋ jamba lɔ. Ai to na bi wa ma na ai ya keŋ sɔ. A nae siinji na a, a bande a kɛa kamu a wa a ya kɛ, kɛ a pii a ta. A tie nana lɔ, kɛ a sii lɔ a mande ma ai a saa a la la. Ai na lɔai na lɔ kaŋ bi. Ai sii lɔ nu ai a keŋ sɔ. Ai to na a bi wa ma ai a keŋ mɛnu sɔ ai baŋ. Keŋ sɔe baŋde, kɛ a wɛ-kɛ a na wɛ kɛmu ai bɔ kiiaɔ. Ai ti na kiina keŋ bi wa lɔ, sonae ke pɛ a be a dɔgbɔa. Bɛma a keŋ mu sɔ, a vaa keŋ bi wa ma. so ai to na keŋ bi yɔ wa ai ya keyɛ sa, ai a leŋnu kɛŋgɛ, leŋnui kuŋ a nui pii pɛŋ ai to ta lɔ kaŋmande. Ɛŋ leŋ munui koya na, anda piie, a nu be nana ai to keŋ mu a sɔ. Leŋmɛ nunu pɛ, a nui tana a nu ya nu kuŋma keŋ sɔ. Anda nu kuŋma keŋ sɔe, a nui tana keŋ bi yɔ wa. so kone, ai ya keŋ sɔ lɛi bi wa. Ai na jamba a la wa. Ai kuŋ kuŋdu pɛ bi, ai na a la wa. A to a bi yɔ wa ai ya keŋ sɔ. so kone pɛ, kambá a nu kɔ kuŋdukii mu, a mɛ nu.